Koni kutuai na kai cosinar chí la verdad yú, ta jan ta, ta oonga kaiña cosinar, hu xhiti kan'na na xankena matanza yó, na ta iá a na xa ni ichá ta najan xanra koni kutuaí chi najan xanra la verdad otuai kadaiña tu ho o on. koa comida tuatain tu ho o on. na jan una na akidana xanata yu tá najan xanra otuai kadaiña tú kini kuná xaguan la verdad tá dikan xatan iniña tuku, ho o on. va va ha a an. keiña cosinar chí kini da kua gas kuchoan ta aparte kuna ná na a an. nachoña no titó xó ta kini da kuna kuna ga mas ná, uxa a ona hora.